Maacinwa loonirga kannga woni naa'uura nga ɗum waɗi ngam loonuki kare, nga loonante kare e hoore maaga sey to ɗe laaɓii, ko ngaɗataa kaway ngaɗanaa-nga njiyam, ngaɗaa loonirɗum kare maa to ciki, ommbaa-nga, kunnoɗaa-nga, alaa-nga nga loonane